Oktopodhët janë shumë inteligentë e janë njohur edhe për faktin se janë <hesitation> se kamuflohen, se jarrëjën të fshihen sa të kaçarjën tjerë pishqë, dhe janë shumë të njohur për pamjen e tyre.